Jue yë t'su'uktë a'ax kyamukyë tyjatyë bi'i tu'u kap pakpëje'e a'ax dun chyëmujpyë y tyjatyë bi'i a'ax dun pyatypë jue okyë tijaty nebyë ko'o bi'i poxpë iokë je'e a'ax dun kyusëmëp je'e a'ax dun wyajpë kyap ikpyë.